Mma weii re wen ē tor nn̄a re ga ke la bi re baru e rae nnī ba kor, mēeju be re kor nn̄e ra yen ju re, re rē ko ma fima a kāa ju re kīyen jure kiyen jure, bai bi nn̄a re ēre n̄n̄i, re le ye, timii bi labi re barebi na re pōyō a kāa ju gi yoe n̄ nn̄o nu kor wa ru Ō kur kpo, njure dor a kāa bi ju re fiya more mib ē nn̄o Ō kur kpo, enu re fiya more tima be bai nna kōo ēnure fiya moru e mo wen kāa ju be ē, re leya, Ō nne ra gbo Ō nne ra kur re otor ya Ibjimo ru ttāa ō n̄ne re cha-cha ndayindayin chen ē tta lēe, o nn̄e re ke nju ojī ēje. So ka ya, ba kāa ju re bore ju wa nni, nn̄e nu ra fiya mo ru be nn̄o re ju yen e-nn̄o wen be korō, Ō nne re ke dor ā re kāa gbo yon-yon n̄nī-nn̄ī a gbo ttaā lēe ateh Ōso-suo or Ajeē jee-Ō-suo re e ton Ma-wor, Ō-gu-ru ku yon jeje Ō nne you, bonnie re ki fima be n̄no wen nu lor wa ru y n̄n̄i, njeje ē-re n̄n̄i re ke re dor re nju be kūo, O ka Chu e getta re n̄ni n̄i o ka bima ebina Ōsuo yor and neē ru ba kara ton, so ru n̄no nu lor ru o ku nn̄e, jeje o ku ra kāa, e-nn̄o re nno se re n̄no re poru lor rubyen re ra mi fima <hesitation> On̄ne re ke kur eleme weii ya kuo agbo ttaā lēe a tha-n-Ō-oyī a than re kara mo be o-swo gender ma, be ku re ki fima ra mi e n̄no wen nu lor ba ru nāa na lor, kuku na eppiyeba ka jaā wo to ba to kuka na re bo dor na yin bo dor O-suo baer ka don ma ba dor so na bi dor nni ni-n̄ni O suo. ka fiya ru se, so na re poru re be re nini-nni, osn̄o ka kpere rusin o guru ku yōo guru ejuyoo bi nju re fima oku re dor re mise o ku kpo re nāa j̄i yen mi, ēār ruj̄u wat-an eke wen yin yen baā, o-nne re ki ma yen koō a gbo a kāa nj̄u re bela oguru bo dor, bēe tiyen wure eka re ba ru ōsuo-rēe nn̄o nu lor ru, oguru j̄ u yoō bo oguru nj̄u ra mi fima ya nni, nj̄u re ke oka to wel enu sie wii nne oka n̄no wel enu toro okur kpo ho ru ki si wen ki tāa ninoō, owa bare nu, owa j̄u wen e ka eke, wel-wel wo lalabi ebei yoo, wa j̄u wa eka eke, wa la be e-ta-an, to wawa wala ta-an lyine, wen te ki gwa ru labii, ō ka ēar ru j̄u w e eka eke, wen ēar ru ta-an ebei yoo po lor, oguru ku yoo, be guru kure fima yen nni ra mi enno wa nu lor baā ru gbere ru ku enu ru nn̄o lor ke leē ere nn̄i eto ki bor gbon re nu-nj̄u yoō bere ka ton ra se ka yoo wa nni, bi nj̄u reki nn̄a ra se wü nn̄a ekara j̄u ke kara nn̄o nu lor wa n̄ni, bebe ku oku eko re dor re ēar ēe re n̄ni, be n̄na tōo weii yēei titte, wen to yēe otōo wen lana yēe ebei ēar ebēi wen lōo eloo, o ku kpo yōo eje re ēar toro ēar nni, mm fima becton ekpa oguro ku yōo because nju yoō a gbo a jor enu re bāa en̄no lor wa ru gbere ru ku bi se wii nne re dor re ekeē se re na bodor sei winna re dor re ke be re per nn̄o bo ro oku eleme re la biya ku, so ku ekpo do re ō dor nsi éwinne re bare sé o da ue ku ē nor oguru ju o ba ra mi fima baā ē ton be kpa weii ga nn̄o nu lor ba ru so tha osuo yen nsiē wii nēe rēe dor re kēe, ka ra belanu kara ēra ebor be, beku ēnu ej̄eje a-mōo ku elme- njeje mor nna na re baā re pepe bo to ru enn̄e kaā nju re bo re n̄no lor so ka-ka n̄ne baā re donn̄e ka ra bo nn̄e ka nn̄o evenju wa eka eken wo kann̄e nn̄a yen āer, wen getta ka chen nn̄e si, wen ka j chu elera wen nne obari